जन चैरिटी इवेंट होगी तो इनकी योजना दान सम्बन्धी कार्यक्रम की योजना बनानी पडली की कुकू लोग ओला कमा कथा पैसा ची कुकू लोग क्र सक्दैन की यान न होना की तनी लोग ऐगिन की जो पैसा नई डेस्कदान सु समाज नाओ